Iu sugnu na pirsuna ca voli tempu pi priparari li cosi, cu la prescia nun mi piaci fari nenti. Si avissi a scopriri ca haju invitati ca vennu tra menz’ura e nun haju tempu di priparari lu manciari, iu pinsassi di priparari na cosa ca pigghia picca tempu pi èssiri pronta, comu pi esempiu na bedda nsalata cu lu pumadoru, accia, citrolu e cipudda o un beddu piattu di pasta cu lu sucu.